Este k'olik chemo xtib'an ruk' ri poq wu jin ki' kch'aak q'iij a q'iij xtikloq' jun alimentación ke xtyaa gaan xkuj wi'k i xyaa gaan para ke xtk'ob'ik ju jun salud productivo este weech, rech wxqiil, rech npapá rech nmamá rech njel wu familia wu, <hesitation> viven chjaay pwe para poder este participar jun actividad chu in wxq'ajlob' en un kumpleaño.